जोश आम्मारे डार्के जो शिशो हम्म। तो जब आमे कोकी शादी या कोई जौ ह तो अपुक शीश दे यहां कोरी आपु तयार होन। ताकी आमे आचे देकुले।